Ne kui ogua nokui, <hesitation> nup gun tsi roi. Ne kui ogua nokui, ne nup gun o roi, ne sosoup ogun, anitsi tokui tin haus lotu, ne boak hare as gun ena in tsonkekehen nahen tin numa lotu temen, yi nitsi tokui kei kukui gua na nahen napinipo. Ain para in nitsi kain tokui sai. Nain tsonmumuo as oguo to papean o kekerek. <hesitation> Tsonmomuo oguo to papean <hesitation> o kekerek. Hatatei pugua nae run tomo tooh Natohi to to hatohit o naan. Yi nitsi tokui ke kukui guana nahen napinipo. Na kahet gun na bubu- nitsi bubu e kahet guna, na tubuni kahet guna nahen napinipo. Nitsi kain tokui nambaot e patsing <hesitation> tokui papan. Patsing numa ain tou sinis. Ne nep gun nitsi purpur harereh tin numa, Ne tuan <hesitation> nuhit, tse nuhaton ogua nahen tin numa pepeso. Nitsi ka ke peso <hesitation> sopen kai <hesitation> peno mamen o kanihen, o kabin ke peno mamen o kanihen. Nuhit dih, nu hakonan dih- hakonan dih, turan- turan dina, turan dih konan on, ke raeh na tuan e peno poit puriba teyouh. Tuan na tuan e peno poit puriba teyouh. Ye nitsi tokui kukui guana nahen napinipo. Ain para sai in kain tokui nokui. <hesitation> Tokui nokui ne tuan e nep guno <hesitation> o korit, nep tapiok ogun, ne nep gun in <hesitation> o peno. Kain to, o kabun, <hesitation> nitsi anean nambout e nep guana nokui, o peaon, o kokou, o karahai. Yina kanihen i ih nep guana nokui, kukui pugua na nokui. Kan poat mei an nana hangum men puna natsinon tena, na pose na o gun ai na guna kui nokui. Nitsi roi, na hatot na kui gun eyouh. Na roi na kapea oku, ken hate guo na o papean berun na nget bo dia na na roi e kui puguna nokui. Koba para in poat mes, ena hatot not na nget gun nitsi roi tin kui ke kukui guna nokui. <hesitation> Youh yu eh. Tasi, i mei aban na hohoat puna. Koba ne- ne tuan e tsimou gun nitsi kesa nambaut napoon in <hesitation> napeke, nitsi kesa papan, tsimou guana napeke. O nousu, o talepoits, in mamein in kain- kain kesa ke ka onan tasi, e tuan e nu guna ba na soat poit ge youh na kui, tuan e na kui guana o sirok numa. Ba men namunitun hen nomen eyouh. Ya nitsi tokui ke tuan e kui guna. He ih, <hesitation> tani naan e ih, na kame gun tsi tokui kui guna, na hamosa bo gun nahen napinipo kaka puni na- na gum pea tsi na hagum pea, be nahen napinipo hamosa on be men e hamosa o men. <noise> Na pumen nakatuun in para, men nahen napinipo, men peno omen be men e hamosa nonem o katuun, hahen mamen erun. Bae run e hot poit orih. Ye nitsi tokui ke- ke ka on <hesitation> ke tuan e tasu ogua na nahen napinipo. Tin sait to huhunei nahen, ne kui ogua nahen to huhunei temen, ne boak hare gun ena in tsonkekehen terun, ne hare as gun ena tsonmumuo, nae momuo as gun yo papean o kekerek hatatei pugua nae run mo tooh e Sunahan. <hesitation> Terun di nate sin ih. Yin tokui ke namot guna nahen napinipo. Na momuo as gun, tin poat e nana puri meh na gon aobot nahen napinipo temen, ena momuo gun in- na momuo gun emen a tsi tapo tahon ke hamosa omen, nahen napinipo. Bae na hamatonan gun erun ba na hasusa bo gun erun, na sahanaka ke pe- peno diarun, ke peno do <hesitation> peno i eh, <hesitation> kani pan peno diao o kokou i ih. Kani pan e <hesitation> peno diao ni kanihen i ih <hesitation> ke tuan e peno okot dia gao lain, kani pan. Orait, Kao pan, <hesitation> hate gu- guna erun be men hagum nomen in- in nakabin. Tin naka o kuo ih, hakono nomen bae men e kui hamanas nomae youh o kuo ke mas kuo dio katuun ke me soot orih. <hesitation> Yi nitsi tokui ke kukui guana nahen napinipo. Ain para sai nitsi kain tokui gimgim e kuin guna nahen napinipo. Mei sai asah in, mes in tokui, youh oku hanun nitsi tokui ke kukui guna nahen napinipo yu ih. Na kahet ogua tanitsi papean, na bubu to papean, na papaean to papaen tena kahet guna. Ne- ne ka as megun tsi kain toukato ih olsem ne kahet gun o papean e hamem guna. Ye kahet sin puguna erun nitsi papean. So nitsi tokui ih ke kui guana nahen napinipo. Ne tatanut as ogun tin pan e rarang puria nahen napinipo, tina hasona totot purih ai hamatonan purih na saha kain totooh ke tuan hamatonan mendia nahen napinipo. Yin nitsi tokui ke kukui, tatasu as ogua na. Kanitsi poat, poat ena kame gun poat erun <hesitation> mangin die <hesitation> sih temen nahen napinipo kan <noise> kan tuan e ton bo emen nahen napinipo, yi tsi tokui ih, tuan nu die na be ne na ogun tei kan pan. Be na na nu gun o totooh tei kana pinipo. Nahen napinipo as- nahen napinipo as, ne- ne ka as ne boak hare as gun in tsonkekehen in numa nimat temen ke kao na nahen napinipo. So na boak hare as gun in tsonkekehen terun, hamatonan puguna na rarang ke hagum puno men- <noise> hagum puno men ai na ku kehen ih. Kehen kapu gun nitsi rarang ke- ke rarang nomen e nana puri meo pan o paat to <hesitation> na hagum ke nana puri merun me <hesitation> rarang sin puri run na tokui ke mas hakui nomen tin numa nimat temen. Tin <hesitation> numa nimat temen i nahen tin napinipo. So, e kame nin tsonkui e kukui on nahen napinipo temen, <hesitation> poat erun e kui orih, <hesitation> e ih hatong din mes in numa, numa tin tsonkui ke kui oriba <hesitation> tin numa nimat. E sikut on bei kap, <noise> men e huhois sin nomen na, na punouh bemen muna kanat poit hamanas ih bei tsonkui ih E na tasu oriba teyouh be na hasona katuun ke nimat orih saha kain o marasin ke tuan hasona dibouh erun. <noise> Eyouh anitsi, tsitokui oku ke kui guana nahen napinippo. Tsi para nitsi tokui, ke kui guana nahen na pinipo. Kain son ne ka poit ogua nahen napinipo, pa- papou puguna na kame gun nitsi tokui nitsi kekerek, na puguna natu, na kame na nitsi tokui as na kui guana nokui. Eyouh ya nitsi tokui ke kukui guna.